You see ley animal neh among all ley animal neh ley animal neh where I like you see ley dog if you raising ley dog here so long a you tell ley dog say ley way you will train ley dog ley way you will raise ley dog a will come a will come up la ley way a will come around you but when you train it ley hard way a will na come around you. ley thing la make it I like dog because dog look like human ley way you will take care lor a la ley way a will come around you ley my lay dog la I get to my house soona I say bush come a will be running coming to me soon I say you na coming don’t go down the a will come back a come and a lay down right to my door sometime she when I come to work I can go meet bush laying down in front my house sometime I can say what happen you eat a can shake a tail I say but when happen a can even want talk a can jeh inside a lay down on my bay then I can say get outside la what make it I like dog because is very smart.